Ny sakafo peroa da misy an'izao tsaraindreo ceviche izao. Io zany da tsy ino fa trondro nototoa da refaveo amin'izay asiandreo ranom-boankazo. Da misy koa an'izao <hesitation> lomo saltado izao. Io koa da henan'omby e miaraky amin'ny legioma sy ovy.